Li curnici pi li fotu servunu a pruteggiri li fotu, mittirili in risaltu di lu latu esteticu, e ricurdarisi li mumenti impurtanti di la vita. Li curnici ponnu essiri di lignu, mitallo, plastica o autri matiriali e si trovanu nta diffirenti stili e culura p’adattarisi a varii gusti e ambienti.